मए जल्दि उठन चाहत हओं । काहिकि जल्दि उठनवाले आदमी जल्दि अपन काम खतम करडारत हएँ और बिनके? <हिचकिचाएको> ठिना जाधा समय होत हए । सुबेरे दिमाग भि फ्रेस होत हए । पढो भओ चिज याद भि हल्लि हुइजात हए । तभि मए सुबेरे जल्दि उठन चाहत हओं ।